Ma' mas naxol ndye yala nak xa nak re mbaka, mbaka nke nap yo mbaka njwi' tyx chokuan naba nly abis iz cho zi ma'-ma' ndeke nde- nde bike yo'na o nly mbak abis iz cho re xa nde cho re jwa'n re xa exkap nde rexa- nde rexa propa nche lazxa tatixa men nche lazxa li jwa'nxa chanmen nche lasxa li jwa'nxa chokuan nke numen, mbay na ze mbaka nke nap yal na mbaka njwi' re jwa'n nazos na nchenta xe mbes re xa gox pola mbes re xa tiemp mbesna mbaka nak men tiemp nera pola naze nde dis mbak nde dis njwi' mbak re jwa'na, mbay na por nde dis mbak nde dis mbak njwi' mbak re jwa'n jwa'naze mtou'xa nad mdo roba ro mbak naya na, jwa'naze benta ndeli naleta nchu mbak mbes mbak naya na ze or nde gax jwa'n mbay na nada iz nde ndem mbak chokuan nde- nde xe tiak men chokuan ye tem nde zi yiz nde zi yaguj jwe'y nde yub mena nde zi chokuan o ta mena o nzo cho thi men ncho lo mena o nzo cho zi men ndye den ya'i zeba nxu mbak ndob lo mbakna ndo yon mbak nde mbak yiz mbak nte mbak re jwa'n ta nly mbak yal na, le mbak mbes na nchon mbak nlo mbak ndo mbak yal ned jwa'n ta rid ndab gana ned ta rid ndab men ley mena pues ridmen tyz mne ne mbak tya ned ya ndyemen pues jwa'na za tya ndob yon mbak za zeba mden mbaka ze mbil mbak zeba re jwa'na, mbay na jwa'na thiba ti ma' ndye yala nak bich. Le bix na nde- le bix ndye yal na le bix nde xen mdin le bix nde xen nde xen ma' jwa' bix, mbay na re jwa'na mbay na tyz nzoga thi jwa'n thi jwa'n nly abis nuga bix ntak be le bix le bicha na iz le <hesitation> ee cho kuan nzo cho kuan thi jwa'n nzo thi ya jwe' nzo zi che- chan mena cha zi men ndye mena ned gax tiay cha thi men nzo gaxta tya o cho zi tamena per zeba mbes bixna naba na zeba nlo bix ndob bix re tien ta re bix kij nu bix kol bix per zyasa nchub bix na nchon bix za mbay jwa'na tamod nly bix abis na ke- ke ndo gax thi jwa'n nayana, ze ndomen ryanu men nakon zi iz men jwi' jwa'na nly bix na, thi ned ma' ndye yal nak mdin na le mdina nabyo'u mdina, le mdina nde net le mdin na- nabyo'u tinmdin na nchenta kuan nde li mdin nde linu mdin re chan men tyz gab men nke numen laz le mdin ze nzo lo laz le mdin ze ndaza lud nzoba le mdin ndeza choja re jwa'n ndeza mdin ndezob mdin re la lar le mdin nde xon nde tox kua yo' le mdin nde toxkua nabyo'u mdin asta natoz naxin naxi nabyo'u mdin, mbay na nu thi ma' jwa'nta ta ndye yala lak mbed neo na mbed nde kuan jwa'n jwa' le mbed nde kuan jwe'-jwe' chokuan par ak yal naban lo mbed mbay na thi- thi dib ma' jwa'nta nryo naxte yala mbez mbetza na le mbez mbes le mbez. Nly abis le mbe's ntakbe lud re chokuan ndyak men len chokuan nzya men len chokuan ndoyotemen len chokuan re jwa'na' nzo bez ze gax thi yalguj nde gax thi yiz gaj la', per zya ze anta nkani mbe's ndo mbe's ro yo ngencho yake nap mbe's lo jwa'n xa naka ze ne men nde li- nli mbe's abis naze mne men rea numen lud chan men jwi'men lud lo ya thin men en kuann- ndeke xis men len kuan nzo cho zi xa narax nkeli xis men, tyz nde gax thi yiz nde gax ya guj jwe' nde gax thi jwa'na, jwa'na ze buen nkete li mbe's, mbay na thi dib ma' naxte yala nak ngid tin xa nak ngid tina le ngid tin nde- ndeza re jwa'n nke lo re lo yaba xe nak re granada ndeza re reja cho re- re reja cho ngun ndyo lo yabax, mbay na jwa'na nak- nak ngid tin mbay na ndezale ngid tin re lad ma'ba tyz gabna po nke do burr le ngid tin nde yu ren le ngid tin nda tati ngid tin re ma'yana, mbay na re ma'yana jwa'nta ta naxte yala nuga re re ma' xu'ba re ma' exkapa re xebak re mbes'a re ma' re ma' ya jwa'n ta mas ndye yala nabay xa nak re mzina, mzina na jwid' men mzin ndyabe, le mzina nda na nde jwi'men yal le mzina zes men nda thi god mzin pues yal thiemen porke yal ndye mzin le mzin nde kuan jwa'n jwa' mbay na nuga xe nak re mboxa ze nak re mboxa xe nak re mxiza nuga re ma'ba ndye yal tak le ma'ba ndezax ndeza xid men ndeza luz tan men ndeza re zyn- zyn zyn ya nly ma' ze nryote ma'. Ndeta tima' re chanmen ndeli ndota nde linu ma' re chanmen par thi di wiz na nda men na neo ze mda ma' xid men ze mda ma' ze nawue mke ma' zi- zi kuart nida zi kuarta chele tyz luz ta mblo men pues ze ndeza re ma'ya jwa'na jwa'na ncheli re ma'ya yal jwa'naza ndye ma' naya na.